אִנַא קִנְפַדַּל נִكּוּן אִל-שַחְס אִל-אַכְתַר זְכִּי, עַלַאש? חִית אִל-זְכָּאא קִתְּעַטִּי אִל-קֻדְּרָה בַּאש נִפְהַם אִל-עָלַם בְּעֻמְק אַכְתַר, נַחַל אִל-מַשָאשִל אִל-מֻעַקַּדָה, וְנִשַהַם פִי שִי חַאגָה קְבִירָה וּמוּפִידָה לִל-בַּשַרִיָּה. אִל-שְשַהְרָה וַחְכָּא זְוִינָה, גַ'לְבָּאן קִתְּקוּן מֻוַקַּת, וְקִתְּגִיב מַעָהָה דִצְ'ץ כְבִּיר, בִּמְיְנָאא אִל-זְכָּאא קִיְבְּקִי מַעַאק דִימָא וְקִינַמִּי אִל-קֻדְּרָאת דִיַּלְך בְּלַא חֻדוּד.